आप कई दसकों से सबसे लोगप्रिय गीत सेली में आवेच्छे आव। इस संगीत अधिकाधिक एक नए लेखके आकर्सित करेच्छे। एक के सुरुवात करेवाला एक बहुत सरल लगेच्छे आव इस। सेली में एक गीत लिखे खातिर आपने केवल ले आव समझ। आव छंद के सक्षम लगेच्छें के आवेसक्ता होगे आधुनिक युआ। एकर में आपने मनुरंजन खातिर एकर में जुड़ा महसूस करेच्छे।